ndi gan nchata nyabima sai jemma gan ndume nyaloima ndum yi ndi ndun faddai ndi <hesitation> wondhi dabbaji ko e ladde nder lladde mbalere ndi gurtatako ngite e ngi'andi ngurtatako nyaloima kenansai jemma ndi ngurto ndi ndurato nder gello ndon njon a tawai wondi mbullu dhi mbullu wondu kk a renai ndu ndu wurtatako nyaloimangan to ndu wurtake baccj nga ndai ngah erkindhusai jemma ndu wurto ndume ntefuki abinci marutoh ndin wadhi kambo iri shagge ladde iri <hesitation> iri shagge ndhe ndun wi'ata shareru wondhi shagge nde ndun wi'ata shareru wondhi ko ndun wi'ata mbodaki wodhi ko ndun wi'ata wo ndhi ji'e wondhi ghadi won ndhi sha abinan wondhi shareji entare ko nandhi e majiwondhi abinan wannan umm wondhi damojito wondhi duroji nyaloima womdhi nduroji jemmahanji ndin mafa to ndhi potti nhiri mburdu bandum fu nyakkai ban ndum wondhi dilaji wondi luwe godde wai kare bikindi nan ndai a kutijito dhi bho ngoddi wurtatako nyaloima sai jemmandume nda ndi gurto ndi ndimato ndi ngurtake mbo ndi pottimdai antare jon irin bushiyajebushiyare haire won ayi ai ngel pamarel margel ngi eje mbawo mundum ba shashireto hangek yawanci kon mburi wonnuki jemma jon to jemma ta ndon hasko ayi ai ekon nduralakaci nareje mben ndi gandhi ndi gurtoto jemma a tawai dhi dku nareje entare ndi nyama bikkon narejeto amma wondi shaggon kon jatta ngurto jemma abinan jemma sai nyaloimanwomdhi kon ngurtatako nyaloima bo ngan tokon ngurtake kon potti a jamare nangai kon sai jemma kon ngurtohanjun ngi'ata yawanci ndun tuna tako tuni nanguki shaggom konma sai jemma sai ndun yaha ndun tuno ndun tuno tunol ndun wanda ka yadusai womdi shaggon gokkon tokon ngari luptaiwondhi ko luttata wondhi shaggon kon dhun wi'ata bodalito ko a nandhi a majun shaggo ndukkon ndurohon jemma ngan kon nangatakosai jemma ndenma hanjum pippibbe mburi nangukk kon jemmatayi a he mbikon nyolaima sai dai ta irtai intare mbale makongasnde kon irti kon mbalata sai dai ta ya irtade ndon amma to dai ganshi ma nda nyaloima ayi takon sai jemma